Taa got aazan nun, degen kelen netə netə fiidin, neete filee wolo kiten. Nəə file deet tenedeɲ ta. Gaz ge, ɓal fot en koraŋg gena degen keleɲa ɟirit. Degen ti kelen fenelan, filen tə loon. Loona ʃaan tə olo tə ti. Tə sar ge mande sarhe wo kosoŋg tə ri. Er marawaayit wo koson. Tə ondey kə ta aanida. Lakin el, eleŋg gaz ne waydin kol bef kora naanena. Hanas garan tə oho ksnaa dər ndun ɟa. Caa hader de osgo. Garan hadər wo tə aaɲe woha. Woo, wo digen kedeɲ ye rida kosoŋga, lono, loon ef.